In minem Gàrte hàw ich haptsachlich Obschtbaimle: zwei Àpfelbaim, e Bierebaam, euh zwei Mirabellebaim, e grosser Kirschbaum, un ich hàb au Himbeeresteck un e Brombeerestock

Àn de Winààchte kumme m'r àls zàmme mìt de Fàmìli un àm Winààchtsoowe geh'mer àls gewehnlich ze d'r Schwèjermüeder un noh düe-w-ìch àls e Büsch rìschte un dìs Johr wais ìch noch nìt, wàs ìch fer e Büsch bàche wìll

Àm lìebschte hätt i e kaani Wohnùng mìt'me Hüffe Plànze, mìt're grose Biblioték ùn mìt Wänd ùff denne wo mr e Hüffe Bìlder ùn Poschtkàrte drùfbèbbe kànn.

M'r brücht schon emol Litt zùm inlàde, àm beschte Litt wo m'r gern hett. No brücht m'r ebbs zùm esse, ebbs zùm trìnke ùn e gfetster Plàtz àn dem wo m'r fiire kànn ùn wen m'r dìs emol z'sàmme hett kànn's ebbs wëre.

"ich hàb àlles meijliche welle wäre Archäologin ìwersätzere Advokàte s'esch àwer nix drüsswàre un ""do defer"" ? màch I jetzt ebs ànderscht"

As ìsch jetz dùnkel do hüsse, no seh wi leider nix gschejds.

Hitt hà mr sch...

Wàs hàn ìhr àm liebschte fer Watter? Àm liebschte hàw-ìch wann d'Sùnn schint un wann's nìt zu wàrm un nìt zu kàlt ìsch, so um die zwei-e-zwànzisch Gràd. Un jetz wàs soll màche fer wiedersch màche? Dìs weis ìch wieder nemmi. Do drùf

kennen er eijeri treumwòhnùng b'schriwe euh des wart à wòhnùng mìt viel leecht grosse fanschter à grossi kiche wò mr à grosse tisch kànn ninstelle ùn wo d'gànz fàmili kommt zum asse ùn à bìssele gàrte drùmerùm des esch eu scheen nò kenne kìnder geut schpeele drüsse ùn mer kenne drüss sìtze wann scheen esch ùn villicht sogàr à bìssel gemiess euh màche ìm gàrte ìm gemiessgàrte

S'letschte teàterstìckel, wie ìch gsahn hàb ìsch ìm elsasser Teàter gsìnn. Àwer jetz do glich weis ich gàr nemmi ùm wàs es gànge ìsch.

hòrisch àn de Winàchte àn de Winàchte sì mr ìmmer z'àmme d'gànz Fàmili euh Schweschter Cousin Neveu euh Kìnder Ankellìnder ùn so wiedersch

ja ich geh garn a mol dànn un zü im johr ins elsasser théàter euh von strosburi dann des isch noch e ort wo m'r elsassisch heert dis àsch gàr nemmi so so oft dàss mr erigs richtich elsassisch kànn heere

weij ìsch jerigs ànne geh namm'isch ìmmer à bìssel wàsser mìt dàss ìsch zù trìnke hà wann'i ver à Paar Daa vòrtfàhr nò namm'isch ìmmer à Bàdkleid mìt des esch euh wichtisch ùn nàtirlich àlles wàs mr so brüscht euh ver sich euh euh zù wasche Zahn pùtze euh ùn so ùn so Wesch hàn ùn so wiedersch

ìm gàrte gebs ìmmer viel sàche zu màche des esch zemlich ermedent àwer euh esch màch des dòch garn euh euj wann's mànchmòl à bìssel schwar esch ùn euh wàs mr g'fàllt a des àlles wàs do wàchst ìn dm gàrte ìwerhäupst s'obst d'obstbäm hàw'isch garn ùn ùn euh d'himbeere d'ardbeere s'gànze obst

mer sìn s'morjes ùn esch hàb jetz gsahn dàss Venüs do ìm ìm Hìmmel do g'stànde esch gànz scheen hit morje s'eshc noch dùnkel gsìn ùn jetz geb's à so rosaroti euh wie sàt mr jetz wìtter des nuages euh ùn euh do sig i euj à pàar hiisse drùmerùm ùn des g'fàllt mr gànz geut wann isch s'morjes zu minner kàffee trìnk wollige jetz hàwis witter g'fùnde scheeni rosaroti wollige des sig'i garn

Dìs kùmmt jo nàtirlisch drùff àn wàs i gewonne hàb ùn wie viel dàss i gewonne hàb. Euh... wàs mr jetz dat gfàlle ìsch genue Geld ze hàn fer mich üsszestàtte wàs Fotogràfìere ànbelàngt. Ìch datt euh... (...) fer e néies Àppàràt ze koefe ùn e Pààr Objectif, ùn so... so wìddersch. Wenn i viel viel meh Gald hatt, datt i s ùns scheen màche fer d'gànz Fàmili, ùn datt garn e bìssel rùmrèse ìn de gànz Walt. Àwer nìt zü làng, denn ìch mues ìmmer wìdder de (...)

zet'er dàss isch in pension bìn fàngt de daa ver mìch gànz gemìtlich àn so so viel wie's geht un ìsch lass gemìtlich minni zitung ùffe de tablette un euhh do seiji viel dìngs sowie hit danne euh danne lìnk dà dàss m'r kànn eich àntwort gann un des kànn dànn schon bis zwai düre

àlso gewähnlich deu isch mich jezt nemmi verkleide àwer ìsch hàb garn faasnàchtszit freijer esch's scheener gsìn mr het viel mehr ùmzug g'hett euh ùn ùn càpesìtzùnge ìn de restaurant des esch ... gsìn àwer ìsch bìn nor klein gsìn zallemols euh ìwer fofzischjohr oder s'achtischjohr hare àwer wàs d'hatt'isch jetz anziehe wann isch mich verklaide d'hatt euh isch gleub isch d'hatt mich so zìmlich àls clown verklaide ja des wart geut

ìsch hàb ìn de schuel àm lebschte so zemlich àlles g'stùdiert euh villicht à bìssel mehr òder seuje mr wenier euh wàs euh frànzeesch euh ùn g'schichte schriwe anbelàngt rédaction ùn so dìngs àwer schònscht hàw'isch àlles zemlich garn g'hett warum waij isch mich àn àlles ìnterressiert hàb ùn ìmmer nòch ìnterresiert d'ailleurs

Àlso wàs ìch àlles fer Sproche redd. Erscht mols minni Müettersproch ìsch elsassisch, ùn dànn hàw-ìch frànzeesch gelehrt vùn fìnef Johr àb wie ìch ìn d'Schüel bìn gànge. Euh ìsch mües soeje ìch hàb ìmmer ìm Elsàss gewohnt ìn Strosbùrri. Dànn hàw-ich frànzeesch gelehrt, dìs ìsch minni sozesoeje minni zwèit Müettersproch, ùn ìwer dam hàw-ich oe ditsch gelehrt schùn e mol wie i klèin bìn gsìnn, wie i hàb kenne lase hàw-i àngfànge Zittùng ze lase ùff ditsch wie de Mammama het ghet. Ùn wìdderscht mìt de Télé. Ìch hàb viel Télé geluejt ùff ditsch. Enfin mr hàn... ìch bìn sìwe Johr àlt gsìnn wie mr e Télé hàn krìejt ìn... dhäm. Ùn... ùn dànn hàw-è s oei ìn de Schuel wìddersch gelehrt. Àlso dànn elsasssich frànzeesch ditsch. Nohthar hàw-ich Anglisch gelehrt ìn de Schüel . Ùn hàb's vìel ìn minnem Beruef euh... mìen wìsse. Ùn dànn hitzedààs lehr ich jetz italienisch. Ìn de Üniversité populaire. Hàw ìch jetz àlles Àntwùrt gann ? Ja.

Àlso minni Fréizitt ìsch jetz zìemlich gros, dùrrich dìs dàss ich nìmmi schàff. Àwer euh dànn màch ich wàs ? ich màch viel Foto. Euh letschtens hàw-ich mich in e Fotogrùpp ingschriwe. Ùn dànn lehr ich Italiannisch àn de Üniversité Populaire, màch e Fotokurs àlso, Üniversité populaire. Ìm Dezamber fàng i e àndere Kurs àn ìn de Üniversité populaire ìwer euh Carnet de Voyage, mole. Ùn euh dànn due ich gern koche. Ùn àm àllerlìebschte due ich mich ùm minner Ankelsohn kìmmere. Ùn fahr zìemlich vìel Vélo. Ùn dànn geh noch garn wàndere wann's méjlich ìsch. So dìs ìsch ùngfahr àlles wàs ich àm liebschte hàb ùff jede Fàll. Oh nè, wàs i noch mues soeje. Biensûr, euh dàss mr zàmmekùmme mìt Frìnd. Fer asse mìtnànder, fer üssgehn mìtnànder, dìs ìsch oe sehr wichtich Frìnd ùn Fàmili nàtirlich.

Also myn Liewlingsbüech isch euh s Narreschiff fum Sebaschtian Brant. De Sebaschtian Brant isch e Autor euh üs de Fréi Néizyt un isch fierzehhundertfierenynzisch euh nëë, er het fierzehhundertfierenynzisch s Narreschiff erüsgann, pardon, un euh dis isch euh exakt euh finef, dis sin finefhundert Johr for euh for mynere for mynem Geburtsjohr. Un euh s Narreschiff isch e ganz gfitztes Büech euh, wail m'r drinne euh e scharfi euh awer e yntelligenti euh Gsellschafftkrytik finde kann, wi fer manchi Sache euh noch hyt giltisch isch un wi bschtimmt noch in hundert Johr euh giltisch euh giltisch isch. Un euh was ich dodrinne am liebschte hab, isch dass de de Brant het euh e Witz ghet un euh er het's gan ganz güet kenne uf s Babyyr euh schryywe, was'r do het welle sääwe. Un er het alli Perseenlichkaite fun synere Zyt aangegriffe: de Paapscht euh, de Kaiser fum Hailische Reemische Raich, et cetera, et cetera. Un euh ja, also fer dis euh haw ich de Brant aarisch gääre, denn ich düe au gääre krytisiere un euh was m'r noch gfallt in dem in dem Büech isch, dass euh, we'mer Elsässisch kann, ferschteht m'r dis Büech ganz besser, als wenn m'r numme Dytsch kann, Hoochdytsch.

Oh... wenn ich e àndere Beruef màche sott, euh... hm... dätt ich euh Dokter odder Vìehdokter ware. Euh... dìs hàw-ich nämlich wìlle màche, sallemols. wie ich euh... àchtzeh Johr àlt gewann bìn, àwer euh... ìch bìn gàr nìt güet gewann ìn de... ìn de Math. Ùn euh... voilà. Waje dem bìn ìch euh... hàw-ich Ditsch stüdìert. Àwer ja, Dokter ìch denk ìch dätt entweder Hüttdokter odder Frawedokter màche odder denoh euh... Viehdokter àwer fer... fer s grose Vieh fer d'Resser, fer d'Kieh euh ùn so wìdderscht.

"Àlso, lìnks vo m'r... euh... léjt e Büech. Euh... s'ìsch gall, mìt euh... rote, orange euh... geometrische Forme. Gànz owe, lìnks, euh... ìm e Orange Rèchtéck, steht ìn grose Büechstàwe ùn ìn wiss : ""allemand"". Drùnter ìsch e ànderes Rèchtéck, wie rot ìsch, ùn drinne steht au ìn wiss : ""B2, C1"". Denoh, ìmmer ùf'm Deckblàtt, àwer raschts steht, ìn schwàrze Büechstàwe : ""Delphine chouffat"". Drùnter kùmmt noh de Titel vùm Büech, ìme rote, dùnkelrote Rèchtéck, ùn euh... mìt wisse Büechstàwe : ""grammaire de l'étudiant"". Ùn drùnter ìsch n... wìdder emol e... e groser oranger Rèchtéck, wie drìnne steht : ""référence progressive et complète, réponses aux problèmes courants avec exercices et corrigés"". Ùn gànz ùnte, ìn wisse Büechstàwe steht : ""debek, supérieur"". Àlso ìsch's e ditschi Gràmmàtik."

ìn mim lawe bìn ìsch euh b'stonderscht stòlz ùff euh min sohn wie zwai johr àlt esch ùn wie à gànz gwìtzes bevele esch

àlso de schlìmmst wie Film ìsch g'sahne hàb esch b'stìmmt euh 2049 schreklich gewann a schreklicher Film euh minner mànn het'n hòrisch gare g'hett ar esch à gròsser Fan àwer euh nee ìsch kàn nìt s'teut mr leid

àlso zùm kàffee hàw'isch à chòcòlàt wecke gasse

On papote beaucoup ,parle du travail, boit du café ou des cocktails ça depend

àlso vor mim Fanschter euh stehen zwai Béton-Klotz euh de aint esch d'Cafétéria vòm Patio de ànder esch euh 's Gebeij nùmmer drei vòm Patio ùn wann mr sich e bìssel àns Fanschter laant seht mr euh de Campus drüsse ùn do esch greenes Füeter ùn euh do sìn viel Stüdante

esch ret elsassisch frànseesch hòchditsch anglisch esch kànn auw à bìssel hòchditsch fréneijhochditsch esch kànn à bìssel rüssisch lasse ùn verstehe à bìssel spànisch euh s'elsassische hàw'isch t'aime gelehrt frànseesch ùn ditsch hàw'isch ìn schuel gelehrt mittelhochditsch ùn frréneijhochditsch hàw'isch ùff de heidelbarie universität gelehrt euh rüssisch hàw'isch semaster làng ùff de stràsbùri universität g'stùdiert ùn spànisch euh verstehw'isch hàlt a so dorisch euh série euh ùn so widerscht ùn weil de mann aw spànisch ret ùn spànischi frìnd hett

was mache ihr mit Friend wenn ihr eich treffe

verzähle uns wàsn'r ver a üsstellung zum letschte mol g'sähn hän

(...) ìsch s'schlìmmschte Buech, wie-n-r gelèse hän ?(...)

eh bien esch eijeri greigscht Hòffnùng ver Zuekùnft ?

(...) hän'r àm lìebschte fer Wetter ?

(...) hàn'r àlles fer Pflànze ìn èirem Gàrte ?

eh bien sìn d'greigschte fùrtschrìtt qui est dans les deux premiers johr zehnte gähn hett étais-ce hàn se ìn eijer läwe gebroocht

(comment savoir si ?) eijeri scheenschte Kleider üss

(...) ìsch d'letschte Sendùng, wie-n-r àm Radio gheert hàn? (Je faisais partie du (...))

étais-ce arrivé hànnr àlles fer à scheen festel zu organisiere

était-ce pour être parfait da àn de frìsche Lùft wie d'hätten'r ànne gehn ùn wàs d'hätten'r màche

wàs nehmen'r dann ìmmer mìt wenn'r ...irjends ànne gehn

... esch ver eich a gueti frindschàft

Verzehle ùns, wàs-n-r fer e Film zem letschte mol gsehn hän.

Comment vous préparez vous à un voyage Faites vous quelque chose de particulier ?

het'es gehanner hits mòrje zùm Kàffee gesse

(...) hàn'r ìn de Schüel àm lìebschte Gstüdìert ?(...)

ìsch denk a s'esch s'Leed Hallelujah denn s'esch's so scheeni musique ùn màcht mì aw àn winàcht denke

esch nehm ìmmer minni Tàsch mìt de Telephone euhh a Gilet wenn's mol kàlt wurt un wàs nemmi sonscht noch mìt euhh esch glueb es esch àlles

àlso fer mich gebs à ....wenn àlli frìnd do sìnd dànn koch'i ebs geuts ebs ebs elsassisch esch oder gastronomisch euh à gueti flàsh win dazü villicht à bìssel musique ùn euh ùn dànn sé mr àls zàmme ùn bàbble à bìssel des wärs schòn

Mr hàn d Chance, e scheener Gàrte ze hàn, dànn si mr meischtens àm Sùnndàà au t haam ùn schaffe e bìssel ìm Gàrte, tuen, tuen ùns ùm d Blüeme küemmere oder euh anfàch ìm Gàrte sìtze un ebs läse oder de Vejel züheere. M'r gehn nìtt viel fùrt, nùmme fen, wenn Frìnd do sìnn ùn wo wo mr ìm Elsàss erùm füehre, ùm die scheene Derfle ze zaje oder in d Vogese gehn. Un diss hàm'r dem, denne Week-end gemàcht, un s ìsch so scheen Wetter gsin, dàss mr richtisch profitiert hàn

also ìm Garte euh Blueme (gése) euh (d'weltgeblueme) abschnide luejen'àss àlles scheen scheen esch neiji neiji Bluem neiji Blueme setze ver's nächste jàhr wàs sonscht noch euh einfàch lueje wie's scheen esch un vielli Lit gehn bi uns dorich ùff de stràss un sawe han er a scheener Garte un des màcht àls plaissier

(ken Ton)

während de letzte ferie se mer vòrt gsehn euh zuertem in de àlve bim à àlte kolleg euh vo euh pensionert esch dort ham er pàr deì verbrort euh des esch in de haute provence gsìn. nàchher sìn mer meh nònder uff antibe euh zùm à euh euh à paterkind vòm vò minere freui euh dò à hat à mer à nòr à nòr pàr scheni deui verbròrt nòrart sìm mer à veder nùff ùn han à escale gemàcht in de ardèch inere schèni gèhiènt im à schènè schènè hotel vò uns òrisch gùt gfàle het ùn ùff des hin dànn sè'mer zòrok ins Elsass

Ìch bìn kén sehr güeter Koch àwer àb ùn züe mol, euh... düe-w-i (...) màche zem Beispiel Gescht hàw-i e Tomàtetàrte gemàcht. Euh... ùn dìs ìsch ìsch zìemlisch einfàch nämlich de Teig ìsch (...). De Hàw-ich nìt selwer gemàcht. dànn hàw-i e bìssel Seneft ùff de Bodde ùff de Bodde gschmìert ìm Kuecheblech. Ùn euh... dànn hàw-i... hàw-i Tomàte drùffgsìtzt ìn (...) gschnìtte. Euh... bìssel Schwìtzerkäs euh... drùff, ùn nochher ìn de Four. Ùn dìs ìsch so zìemlisch güet gsìnn. Enfin mìr het's wohl gschmeckt.

Àme Sùnndàà nemm i ìmmer gère Zitt àn. Àm Morjets e bìssel rùmschleife. Gemìetlich vor... vor de Dùsch. Ùn nochher, (...) Mànchmol sìnn d'Kìnder do, mìt de Enkelkìnder euh... dànn dìs ìsch glich... e (...) Litt, ìch hàb vìer Kìnder, wo ghirot sìnn àlli vìer ùn àcht euh... Enkelkìnder. Ùn wenn se àlli do sìnn, gewìhnlich sìnn auch minni Màmme ùn minni Schwìejemàmme debi, dann sìì'mr àlle àchtzehn, ninzehn. Dìs euh.. sìnn dànn Sùnndäi, wo bìssel wenjer gemìetlich sìnn. (...) àndere Sùnndàà, wo mr numme àlli zwei sìnn, ìch... minni Frau ùn ìch, wo es dànn gemìtlicher zuegeht.